Is cosas chi mi praxint de prus de sa coxina cosa nostra, de sa coxina sarda, funt cosas chi a piticheddu non mi praxiant, non nci dda fadia a dd'apprezai, poita ca inzandus su lori si papat donnia dì, fiat una dì gintilla, una dì fasou, una dì pisufà, una dì cixiri <hesitation> e fiat giai sempri lori. Cosa chi invecias apu aprezau imui a mannu ca funt cosas chi funt u' pagheddu traballosas a preparai e quindi cun cun su <hesitation> sa frenesia de sa vida moderna nc'est prus pagu tempus <hesitation> e in prus si faint prus pagu de frecuenti, e quindi custas cosas mi praxint meda, mi praxit su lori, mi praxit sa pasta fata in domu, is cruxonis, mi praxit sa <hesitation> s'angidda cun minestra, u'atera cosa chi chi si fadiat e m'arregordu ca si fadiat candu fia piticheddu <hesitation> si fadiat sa s'anguidda, si coxinat si fadiat cun bagna e si coxinat cun sa fregula, non est una pietanza chi si fait meda oi, soprattutto poita ca s'anguidda imui est cara e quindi est diventau <hesitation> una pietanza rinomada cosa chi invecias prima <hesitation> si piscat me is fruminus, me is goras e quindi s'anguidda si fiat prus barata. U'atera cosa chi mi praxit meda funt est a <hesitation> arrustì sa petza e quindi sa petza arrustu, su. <hesitation> <noise> U'atera cosa chi chi m'arregordu volentieri chi mi praxiat a fai fiat andai cun babbu, ca babbu fiat cassadori e ddi praxiat andai a su sartu, andai a circai sparau, andai a circai cordolinu, e mi praxiat a piticheddu andai cu issu <hesitation> a cassa candu mi podiat arregolli, non fiat sempri, ma candu m'arregolliat deu fia cuntentu meda de andai cun issu a cassa o a circai cordolinu, a circai sparau A circai sizigorrus, passioni chi m'est abarrat a mei puru a mannu cussa de andai a circai sparau, a circai cordolinu, e sa cassa nou ma andai in campagna a circai custas cosas m'est <hesitation> abarrat a mei puru. E tuttora puru andu ancora a su sartu a circai su sparau e su cordolinu. Chi poi usaus po <hesitation> po fai is pietanzas poita fadeus sa sa pasta cun su sparau <hesitation> sa pasta cun su cordolinu e quindi nareus chi uneus sa passioni de nci 'essiri a su sartu de si fai sa scampagnada a cussa de de <hesitation> de coxinai <hesitation> is prodottus spontaneus chi crescint in sa terra nostra